اجيب الابره طبعا واحاول ألضمها، ان انا ادخل الخيذ بتاع الابره في الخرم بتاعها واحاول اعقدها عقده كدا، بحيث الخيط يبقي مربوط في الابره، احط الزرار في المكان بتاعه، ادخل الابره، طبعا الزرار يا اما بخرمين يا بأربع أخرام احاول ادخله من هنا ويطلع من الناحيه التانيه ويدخل ويطلع وهكذا، سواء من الخرمين او من الأربع اخرام.